að óbreyttu hefjast á miðnætti verkföll rúmlega tvö þúsund félagsmanna í v r og Eflingu sem starfa í ferðaþjónustu framkvæmdastjórar ferðaþjónustufyrirtækja segja þetta grafalvarlegt komi til verkfalla á Keflavíkurflugvelli þarf að fella niður flug segir forstjóri Isavia verði WOW gjaldþrota hækki kostnaður annarra flugfélaga á vellinum auk

þess sem samkeppnishæfnin versni útgöngu Breta úr Evrópusambandinu verður frestað til tuttugasta og annars maí samkvæmt ályktun sem leiðtogar e s b samþykktu síðdegis gegn því að komi samningi sínum um Brexit í gegnum breska þingið mikil tekjuskerðing blasir við fiskverkafólki víða um land þar sem loðnuvertíðin brást áfallið er mikið fyrir fólk sem treystir á þessar tekjur og hefur nú minna á milli handanna á nýjum veitingastað í Noregi snæða gestir matinn sitjandi því sem næst á hafsbotni þegar er bókað hálft ár fram í

Eflingar og v r hefst að óbreyttu á miðnætti stéttarfélögin hafa setið í allan dag á fundum með Samtökum atvinnulífsins hjá ríkissáttasemjara þar er Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir Hólmfríður

sem eru í samfloti

það er samtal í gangi og það er

gott það er alltaf gott

samtalið næst á það stig að geta staðið tímum saman og það hefur verið þannig í dag og

við munum halda áfram inn í kvöldið en það er bara svona mitt stöðumat að mér finnst afar ólíklegt að því ljúki fyrir miðnætti í kvöld með kjarasamningi því miður erum við ekki komin þangað en vinnan gengur bara vel en næstu dagar

ekki enn verið settur niður formlegur fundur enda kannski dagurinn á morgun svolítið skrýtinn og fólk þarf

að sinna málum sem tengjast verkföllunum ef þau skella á en við munum halda ótrauð áfram þangað til vonandi kjarasamningur næst

Eflingar og v r nær til yfir tvö þúsund og þrjú hundruð starfsmanna hjá fjörutíu hótelum og

á suðvesturhorninu það stendur frá miðnætti til miðnættis framkvæmdastjóri kynnisferða segir að töluvert mörgum dagsferðum hafi verið aflýst og þá fari engar skutlur milli b s í og hótela þá þurfi flugáhafnir að koma sér sjálfar út á flugvöll aðgerðirnar hafa líka áhrif á skólaakstur á höfuðborgarsvæðinu

leggja höfuðáherslu á að þjónusta flugrútuna milli Keflavíkur og Reykjavíkur það eru um

starfsmönnum sem leggja niður vinnu þannig að þetta verður mikil röskun fyrir okkur og við erum nú að vona að við náum að sinna einhverri þjónustu en þetta verður þetta verður áskorun fyrir okkur ég ætla að keyra og byrja að keyra í nótt björn brýnir jafnframt fyrir farþegum að mæta tímalega þar sem verkfallið gæti valdið töfum þessar verkfallsaðgerðir eru mun víðtækari en aðgerðir Eflingar í byrjun mars sem náðu til

þeirra sem starfa við uppvask móttöku gesta og bókhald framkvæmdastjóri á Hótel Sögu segir að tveir þriðju starfsmanna séu að fara í verkfall þetta er grafalvarlegt ástand við erum með þó nokkuð mikið af gestum þó að við höfðum stoppað fyrir sölu þegar það var ljóst að það yrði verkfall við tökum einn klukkutíma í einu aðeins og mætum svo á miðnætti

á annan tug undanþágubeiðna efling segir að þeim hafi öllum verið hafnað nema þeim sem snúa að ferðaþjónustu fatlaðra nokkur hótel hafa haft samband og beðið um undanþágu vegna

ef eitthvað kæmi fyrir

morgundagurinn í þig ekki vel við munum keyra allt á

öllum stöðum einn í móttöku bara hótelstjórinn í þrifum og ég hef trú á því að þetta muni takast en þetta verður mjög erfitt en hvernig hafa ferðamenn brugðist við fyrir þessari truflun næstu verkföll eru boðuð í tvo til þrjá daga í senn næstu fimm vikur ef ekki verður samið hefjast ótímabundin verkföll fyrsta maí hluti bílstjóra hjá Strætó fer ekki í verkfall í verkfallsboðun Eflingar segir að bílstjórar fari líka í verkfall þótt þeir greiði í annað stéttarfélag sem ekki hefur gildandi kjarasamning um störf skiptar skoðanir eru um hvort þessi túlkun Eflingar standist lög ég held að túlkun Eflingar sé

í stjórnarskrá Íslands

plagg en það sem tryggir mönnum félagafrelsi þú mátt vera í því félagi sem þú vilt og getur staðið utan þess félags sem þú vilt það er fullt af fólki sem

hvorki í v r né Eflingu þess vegna geta þeir ekkert verið bundnir

þessara félaga Júlíusdóttir sérfræðingur í vinnurétti segir að þeir sem starfi undir samningi Eflingar eða vinni á grundvelli kjarasamnings Eflingar

að leggja niður störf svo lengi sem ekki sé samið í þeim félögum um

það séu einstaklingar sem eru í öðrum félögum sem eru að vinna þessi störf og ef að þeir eru í félögum sem semja um þessi störf sömuleiðis og þau stéttarfélög hafa ekki boðað verkfall þá er það talið að þeir aðilar sem eru að keyra

þeim formerkjum

ekki að fara í verkfall töluverður fjöldi bílstjóra kynnisferða er ekki í Eflingu en samningar þeirra taka þó mið af kjarasamningum stéttarfélagsins lögmenn fyrirtækisins telja að þeir starfsmenn eigi ekki verkfallsrétt enda greiddu þeir ekki atkvæði og fá ekki greitt úr

þeir vilja ekki leggja niður störf og ætla ekki að leggja niður störf spurning

hvernig verkfallsvörslu verður háttað við vonum að verkfallsvarsla taki mið af þeim lögum það má alveg búast við því að einhverjir af þessum bílstjórum verði stöðvaðir við bara að bregðast við því þegar það kemur upp

ég keyri bara enn þá hraðar og

við erum með ákveðin plön í því sem ég vil kannski ekki gefa upp hér já sáttafundur

til verkfalla

á Keflavíkurflugvelli gæti það haft mikil áhrif á flugsamgöngur til og frá vellinum þetta segir forstjóri Isavia samningar flestra starfsmanna á vellinum losna um mánaðarmótin Isavia hagnaðist um rúma fjóra milljarða króna í fyrra sem er tæplega átta prósentum meiri hagnaður en árið tvö þúsund og sautján þetta kom fram á aðalfundi félagsins í dag Björn Óli Hauksson forstjóri Isavia segir að árið hafi verið gott aldrei hafi fleiri farþegar farið um Keflavíkurflugvöll eða rúmlega tíu og hálf milljón auk þess sem fleiri vélar hafi farið um íslenska flugstjórnarsvæðið hagnaður fyrirtækisins verði nýttur í uppbyggingu í Keflavík en næsta stóra verkefni er að byggja tengibyggingu á milli norður og suðurhluta flugstöðvarinnar á næsta ári hverjar eru helstu

rekstri á næstunni við getum sagt að

í miklum miklum erfiðleikum þessa dagana

það gildi fyrir öll stærri flugfélögin að þau

áhyggjur af þessari stöðu getur þetta bitnað á rekstri Isavia auðvitað mun það bitna á rekstri Isavia ef það verður mikil fækkun hjá okkur og það gæti leitt til þess að

kostnaður aukist á flugfélögin og það

að við verðum minna samkeppnishæf en áður björn Óli segir að staða WOW sé sérstakt áhyggjuefni það myndi verða mun dýrara að vera á Keflavíkurflugvelli

færi út úr myndinni og síðast en ekki síst á Íslandi mjög stóran hóp farþega á einhverju tímabili þess að það mun taka tíma að ná aftur inn farþegum ef eitthvað gerðist þar þannig að ég vona svo sannarlega að þeim takist að leysa úr sínum vandamálum aðspurður segir Björn Óli að yfirvofandi verkfallsaðgerðir geti bitnað á starfsemi Keflavíkurflugvallar en samningar flestra starfsmanna þar losna um næstu mánaðamót við höfum auðvitað áhyggjur eins og allir að það virðast ekki vera neinar lausnir á borðinu

sem standa fremst í fremst í verkföllunum eru ekki ekki að vinna

stórum hlutum á Keflavíkurflugvelli hins vegar eru lausir samningar við okkar stærstu stærstu verkalýðsfélög sem vinna þarna og þar eru samningaviðræður í gangi ef allt fer á versta veg er hætt

ef til verkfalla kemur á Breta úr Evrópusambandinu verður frestað fram í maí gegn því að forsætisráðherra Bretlands komi Brexit samningi sínum í gegnum breska þingið innan viku þetta virðist vera niðurstaða fundar leiðtoga aðildarríkja e s b í Brussel í dag það var mikil eftirvænting hér í byggingu leiðtogaráðs

hver af öðrum það sást best á ásókn fréttamanna í stutt viðtöl við þá sem stoppuðu

viðtöl spennan vegna Brexit er að magnast tíminn er að vissu leyti að renna út og leiðtogarnir sem hingað komu í dag eru vel meðvitaðir um það og aðrir leiðtogar aðildarríkjanna sem komu á fundinn í dag gerðu líka sitt til að setja pressu á breska þingmenn að samþykkja

hefði núna viku til að koma Brexit samningi sínum í gegnum

breska þingið svo gæti farið að samningurinn yrði borinn undir atkvæði

tvö ár loðnubresturinn er mikið áfall fyrir verkafólk hjá fyrirtækjum í

því verulegt tekjutap fylgir því að missa af loðnuvertíð

Neskaupstað segjast hafa fengið helmingi minna útborgað undanfarið en fyrir vaktavinnu á loðnuvertíð þá ætli margir að stytta sumarfríið og vinna í staðinn það má eiginlega tala um tvo hópa fólks þegar loðnuvertíð er annars vegar fastráðna heimafólkið og svo það sem kemur sérstaklega á staðinn til þess að vinna í loðnunni og greip í tómt að þessu sinni það er fólk sem kemur og tekur bara þessar tarnir og þetta fólk er þetta mikið högg

hjá þessu fólki það er verið að þrífa í fiskiðjuveri Síldarvinnslunnar í Neskaupstað og átta tíma vinnudegi er að ljúka hér væri að öllu eðlilegu búin að vera mikil törn í vaktavinnu á loðnuvertíð undanfarnar vikur við höfum alltaf tekið tólf tíma vaktir í loðnunni og fólk hefur haft góðar tekjur það er það sem fólk sækist eftir að taka vaktir og vinna hérna baki brotnu í ákveðinn tíma og svo rólegra á milli það bara var ekkert svoleiðis núna þetta hefur hitt okkur bara mjög illa þetta munar náttúrulega mjög miklu á launum

það er nú talað um þrettán prósent ég held að það sé nú meira hvað er fram undan hjá ykkur núna næstu daga eða vikur væntanlega bara þetta sama karfi og grálúða svo bara þurfum við að hugsa hvort við getum farið í sumarfrí já það kemur bara í ljós því sumarfrí sé eitt af því sem fólk þurfi að skera niður og vinna í staðinn til að ná upp tekjum mér heyrist alla vega á fólkinu hérna

það segist bara ekki hafa efni á að taka jafn langt sumarfrí og venjulega ég held að svona verkamaður hjá okkur tapi alveg einni og hálfri rúmlega einni og hálfri milljón

á vertíðinni það munar og áhrifin eru alls staðar í fyrirtækinu minni umsvif og minni vinna fyrir fólkið að öllu eðlilegu ættu frystigeymslur Síldarvinnslunnar hér að vera fullar af frosinni loðnu og skip hér við brygguna að lesta loðnu en nú eru geymslurnar allar meira og minna tómar við erum ekki vanir því að vera verkefnalausir og

að hafa ekkert að gera en það þarf bara að huga

að viðhaldi og öðru í staðinn þið ætlið að fjalla nánar um þetta mál í Kastljósi í kvöld jú við ræðum stöðuna við bæjarstjóra Fjarðabyggðar sem er með næstum helming alls loðnukvótans þúsundir minntust í dag þeirra fimmtíu sem létust í á Nýja Sjálandi á föstudag minningarathöfn fór fram á íþróttaleikvangi í borginni auk þess sem margir hinna látnu voru bornir til grafar í dag umræða um hefur verið hávær eftir árásina í síðustu viku forsætisráðherra landsins tilkynnti í dag að vopnalög yrðu hert í landinu innan fárra vikna hún sagðist sannfærð um að breytingarnar nytu stuðnings þjóðarinnar yfirlögregluþjónn segir að ekkert sé til sem heiti falleg valdbeiting nefnd um eftirlit með störfum lögreglu skoðar nú framgöngu hennar í mótmælum hælisleitenda fulltrúar lögreglu og dómsmálaráðherra sátu fyrir svörum hjá allsherjar og

menntamálanefnd Alþingis í morgun fundurinn var boðaður vegna framgöngu lögreglunnar í mótmælum hælisleitenda og samtakanna no Borders á Austurvelli fyrr í mánuðinum yfirlögregluþjónn segir að öllu verklagi hafi verið fylgt valdbeiting lítur aldrei vel út það er mjög eðlilegt þegar við búum í friðsömu þjóðfélagi að fólki bregði við þegar lögregla þarf að beita sér nefnd um eftirlit með störfum lögreglu skoðar nú málið Ásgeir segir að auðvelt sé að kanna málsatvik þar sem mikið myndefni sé til frá mótmælunum en lögregla og mótmælendur hafa verið ósammála um það sem fram fór þingflokksformaður Pírata skorar á nýjan dómsmálaráðherra að breyta útlendingalöggjöfinni við erum komin með nýjan dómsmálaráðherra sem hefur boðað enga stefnubreytingu sem stendur alla vega en ég held að

aðeins betri tíma til að koma sér inn í málaflokkinn og átta sig á

hversu grimmúðleg stefna Sigríðar á Andersen er að stefna hælisleitendur fara fram á að hætt verði að vísa þeim úr landi og að vikið verði frá Dyflinnarreglugerðinni þá eigi allir hælisleitendur að fá efnislega meðferð hér á landi það er ekki á stefnuskrá að fara að stöðva brottvísanir þetta er alþjóðlegt samstarf sem við erum í það að fara í gegnum mál við erum með þessa Dyflinnarreglugerð sem felur ákveðna þætti í sér sú krafa að stöðva brottvísanir við henni verður ekki orðið nauðsynlegt sé að standa við alþjóðlegar skuldbindingar í alþjóðlegum samanburði þá þá tel ég íslensk stjórnvöld standa ágætlega að þeim málum þetta eru alltaf erfið viðkvæm og flókin mál en við berum alþjóðlegar skuldbindingar og við stöndum undir þeim allt

á Faxaflóa var sent af stað ásamt þyrlu Landhelgisgæslunnar á öðrum tímanum í dag þegar neyðarkall barst frá

Degi sem var um fimm mílur vestur af Hafnarfirði sjór flæddi í vélarrúm skipsins og var það orðið vélarvana vegna lekans skipverjarnir fimm voru byrjaðir að dæla

sjó úr skipinu þegar björgunarbátar komu að öllum skipverjum heilsast vel dagur var svo dreginn til Hafnarfjarðar í fylgd björgunarskipa Landsbjargar og varðskipsins Þórs

það er sjaldan sem tækifæri gefst til að borða máltíð á hafsbotni sá möguleiki er nú fyrir hendi á já það eru söl í matinn á

veitingastað í suðurhluta Noregs og það er eflaust afar viðeigandi því veitingastaðurinn Under er á kafi í sjó við Lindesnes sem er syðsta byggð Noregs

gestir veitingastaðarins sitja því nær á hafsbotni og njóta matar sem að mestu er fenginn úr hafinu í kring matseðill með öllum helstu réttum staðarins kostar um þrjátíu þúsund íslenskar krónur og nálgast fimmtíu þúsund ætli gestir að drekka

vonir standa til að veitingastaðurinn dragi að aukinn fjölda ferðamanna nú þegar eru fjörutíu sæti veitingastaðarins bókuð um hálft ár fram í tímann arkitektinn sem húsið hannaði segist ekki óttast að fleiri fari að hanna

fram undan djúp lægð á

má sjá að lægðin verður mjög vont veður á

er með íþróttafréttir kvöldsins rúmur sólarhringur er í fyrsta leik Íslands í undankeppni

tvö þúsund og tuttugu en Ísland mætir Andorra ytra annað kvöld Erik landsliðsþjálfari er búinn að ákveða byrjunarlið sitt en óvíst er með þátttöku Arons Einars Gunnarssonar

úrslit í fyrsta leik

í kvöld að óbreyttu hefjast á miðnætti verkföll rúmlega tvö þúsund félagsmanna í v r og Eflingu sem starfa í ferðaþjónustu framkvæmdastjórar ferðaþjónustufyrirtækja segja þetta grafalvarlegt komi til verkfalla á Keflavíkurflugvelli þarf að fella niður

flug segir forstjóri Isavia verði WOW gjaldþrota hækki kostnaður annarra flugfélaga á vellinum auk þess sem samkeppnishæfnin versni útgöngu Breta úr Evrópusambandinu verður frestað til tuttugasta og annars maí samkvæmt ályktun sem leiðtogar e s b samþykktu síðdegis gegn því að komi samningi sínum um Brexit í gegnum breska þingið mikil

blasir við fiskverkafólki víða um land þar sem loðnuvertíðin brást áfallið er mikið fyrir fólk sem treystir á þessar tekjur og hefur nú minna á milli handanna við minnum í lokin á að vefur okkar punktur is er uppfærður allan sólarhringinn fréttir verða næst í sjónvarpi klukkan tíu og Freyr